E ulang tahon yang ideal tu kan biaso e kan di rai di rayeke kan pas hari ulang tahun tu teros e biaso e kan ade pengisi acarae mc e cak tu kan ontok ngator acara e makin sempurna abes itu dem tu kan mace doa mace doa ontok yang ulang tahon abes itukan baru kitek e potong kue tiup lilin cak tu biaso pulek kan olang tahon tu kitek ngundang kerabat kerabat kitek ngundang kawan kawan kitek cak tu makin datang di hari spesial kitek kan abes tu dem galek acara kan acara terakhir e tu biaso e kan e makan makan biaso e makan makan e tu pacak ketring pacak pulek kitek masak dewek tergantong dari wang yang e ulang taon tu dari orang tua ek kan nak masak dewek tapi men gan ngerepoti bas bajek ketring man gan repot tapi bajik masak dewek sih maken banyak cak tu kan maken lengkap terus rasoepulek pasti pas men masak dewek tu kan tauk hak e kendak kite tu cak mane tapi kebanyakan kan wang mikak men nak praktis tu yang modern modern mikak kan pasti ketring cak tu kan e biaso pulek kan abes acara tu kan ade acara dansae ade acara nari ade pentas e lah cak tu biaso e abes e acara tu teros ade poto poto e pulek cak tu kan ontok momen e dem acara galek galek tu kan agek ade pesta pesta e dem pesta pesta tu kan biasok e kan makan makan lagi cak tu kan e abes makan makan tu abes makan makan yo dem pastilah bubar lah yang galek gale